لو ي- مثلا بأجدر أسافر إلى مكان في العالم <hesitation> ممكن أسافر أمريكا، والسبب عندي فضول أشوف المجتمع الأمريكي، الحياة، القوانين <hesitation> أشوف إيش ال- إيش يميزهم الشعب الأمريكي عن أي شعب عربي، كمان <hesitation> أشوف التطورات اللي وصلوها والأشياء الجديدة، وإيش يمو- يميزهم عن أي دولة أجنبية ثانية.